A animal to rakerake rakaha nom naa, a puis. A puis a tara vamataa, a tara va manin, eve he a natanata rakaha pete. Ena komana, naa na kikira roho a peha puis tenaa, e puis bona hee, naa hee taneo kikira roho eve, e puis bona a vavahahaon, a kavekaveru, na tokunana tea baitono. Merau, menaa pa taneo tea vasusu eve. Be kaveru, naa repa ato eve, be kaveru bona to ann, enaa repa ato eve naa pa vasun hiava eve, tea hum toro tara eve bona taba topaa kaveru vue, na repa vane a taba ann bona, ge a tabae enaa pa rapis eve. Bara menaa pa kikira naa e puisi bona me pa tavus vamataa rakaha. Naa na gor`goroho pete minom e puis tenaa teabon, bena tau goroho, naa pa pate hovo e puis nam a buaku repa goroho. Ge, bena sa tei haa nom inu ore pa hovo tea hum goroho tenaa repa no goroho nana tea hum tebana tenaa. E puis a mataa rakaha, benaa tavus ma tea vakavara ma maa kiu tenaa ge, tavus maa tea kiu tabae to pa nao naa tea paku, ge tea vavihi koa mea maa mage tenaa, be naa vos maa, a pespara taba a puis toro noma vakis tea hio rapa naa Be rake bata vonaen naa toro ripoto eve ge tabae. E puis pete bean vasusu eve bona taba, sa ante rakaha haana tea vanun, kahi upehe tamuana nae. A meha taba me to rake rake nom na to puis, naa na vavasusu nom eve tea vatete keusu. Enaa he gono koa roho e puis, meo keusupa taneo tea varovarova kahi bona inu, mepa no hiki vakavara ta keusu suku bona avuhu ne puis ae e puis komana pete to naonao nana tea vatete. Na vatete rinana bari repa, asun va mate, repa ann ribari tea bon. Me nomana tea inu vai to tei nom nam a hiki vakavara ta keusu. E puisi tenaa na paku roho me pa vatete bona kavara nae mepa suguna tea taem to gigo roho eve, mepa vahuhu roho bona kukan a siruta puis. Eve he na vahuhu roho bona gina tea inu, teiminana bona siruta hum gove me pa hopo miroho bona ma siruta puis teve. Menam pa teitei nao, tovihi o bon to oha nao nao nao, a peha sivao pa nao mea ma siruta puis tenaa pa rova roho. Enaa na toku nom e teie to gono rakaha roho? Ena na tei vai roho nom naa he tara a otei puis bona e tetee teori a puara. Mepa ma meme bau riroho bari nam he o gorgoroho. Me na pa tagune roho tea peha nubunubu, naa tau nao vai tea tara teori, naa he no tara va hiki e menaa pa tamaka rakaha, menaa pa tamaka nenaa pa sue kia ta inu, "eh amaa puisi tena pa rova bau. E teie to pa gonou?" Meori pa sue kanaa, "tea auravi kahi noma vahau, ge tea bon. E sina riori pa mee bau ribari teo peho hum." Merau menam pa vai huana nao, me pa tauravi maa, ahiki he ta puis to suguna nana. Naa taneo vai tea tamaka. Bon vai, naa goroho haa, naa he vakikira nom taem tabae to kahi baitono rinaa o vabara puis beori oga? Nam tei nao mepa takaha, me bubu tenaa pa sue kanaa, "are vai huana vaha bana tea nubunubu beori kahi ma suguna vuenei tea nubunubu ean toro goroho," eve naa kou sa ante haa tea goroho naa he tea tamaka e puis. Merau menaa pa tei nao nao nao, mepa nubunubu, na nao vaha bana vai tea tara, a hiki vakis. Mepa paku koa vo tebona, tovihi a bon to oha. a sivaona oha pete roho naa he tea nagunagu tea vaihu ana e puis tenaa. Murinae, me pa tei nao bona taem sana, naa vanun vai, e puis tenaa he gigo vahabana. Me puis pa gigo vahaa bana koa mepa vahuhu vahaa bana koa bona meha kukan. Enam teitei nao naa pa mararae rakaha, taem bona mena pa gono riori, menaa pa paku kiriori bono hum tei teori, hum goroho teori, meori pa teitei teo hum to ante nom naa tea tara va mataa riori. Na pa meemee hovo bana riori teo hum gorgoroh tenaa, nam patei. Maa puis bona a natanata rakaha, nata baitono sue, tea taem ann tenam, eori sa ante haari tea paku binbin, kahi goroho vasisio koari beori i huana rori bona taem teori tea ann, ei be nam ann vaka vara. Baara naa kikira vai enao kikira vai nao a meha kukan a rutaa puis, beera vai mi bene sina riori, me nomanai ama puisi bari na beera rakaha iei. A inu tenam pa hiki vakavara koa ta keusu. Menaa na ur`ururu rakaha nom amaa puis tenaa. Eve a animal to rakerake va oha nom naa tea maa meha animal, e puis. E puis a mataa, eve a tara va manin bara tara va "smat".